Okei naniu naga polok riga ingausanau e kulangit e naga polok naga skul naga inang lo luk buk lo etok siva tamem mema pisingi pana luk buk- luk buk blo misin. Okei tapux lo luk buk naga sang tapuk lo siva eme minang inap naga palmit sangaulung e poitat a masat naga tamai e naga ma minang nag atamai tana nganu morobe ga mix fatmila na ga taxuni xawktang palmit a ngalaxex pavuak tang ngulina potul tang tigiri e nag atokon nainpla ngina pupu tanik nainpla pupu tanik pavak rega ingusrega tokon to pavak naturek pavak sekan ga takon poiat ted ga tokon potul rait la poiat gavexa tamai lo potul gavexa tamai lapoiat gavexta tamai lapalmit gavexa tamai nak se minang auneng nak minang aro nak ngan suna tang tigirrri naga tamai suna. Tamai tana tikari iang ga mix fatmilak e morobe ega taxuni xan xavala e naga sinuk aro nak ro tanamitina ga vok saxai silin inau ga marani ta pox ima lo ta lui emem sinuk mem voki ta ngata nasi ta sosopan xuki ta pox emam nagan. E ta nganu iang gara gi sala minang ga disabal gavexa nap ini gi tatau matana ga ba sa sinuk laxos lo lui e naniu lava naga mamae naga papa usigi xax ta masta xax ta man xaxtavan ga diseibal <noise> malan ga vexa tatau matana ga ba ga sinuk laxos lo luia mamana sota ot lo xavala lo lui lo malak lo gaden nak pasal inang lo umanak redi ta gaden nang lo uma naniu nak voki xak- xak ta manman negi minang laxos lo lui ga vexa nap ina gi pasal gi sa sinuk matana ga ba gisa sinuk laxos lo lui a- a okei lo sait ina xak tamtamai nak nangas e naga axaungani nganu lavu pana xana taloi ga lisini suguk e naga sinuk panado Elaxlax xula tang malangan to tana nganu lavu nganu lavu malan xan kalau giro paliu nak xus nangas paliu sunim.